په لوړ رطوبت کې خو اول خواړو په ډېر سختي سره تازه پاته کیدای سي. شوم او مانده کیږي. کله چې د پخلي شیان شومانده سي نو بیا غذا هم هغسي خوند نه کوي لکه څنګه چې باید وکي. خواړه چې کله پاخه هم سي، ډېر ژر خرابیږي او خوند او رنګ د لاسه ور کوي نو په رطوبت کې خواړه خوند نه کي چې پاخه یې کړې.